A gbagyi, n gwomnati knyi znudna, mii daɓo n karai dna, n twukwoi twu n gye she oya sese ɓa wu, n gye she ho ye, hota ɓwa lonu <hesitation> shekwo wo ho nya ho ɓyi, ha gbmi yan ɓwui she kwota ye ho lon, n wyi hoi ha gye ha gbmi gnyi, ha chi shekwo, ka ma gwode n gye she ho ɓo wo mii nyai byi, agbma da nyi gye ɓa nyi, oɓa diyi ya ɓa wnuya, n na gbmada bmya wye bmyabmya ɓa ɓe ɓa sado, to hai ha wna gnyi ha gye ɓa nna pmai shi, anyi yen ɓanyi yi to fyi n shekwoyi aba nu, ngye she mii, agbmada ta gnwa yi znu fyi n na nyiin kwozo ɓo shinu ya ɓwa bodo bodo yinyi ɓwa lowu lowu yi, odon kwa ɓe dayi ya sa she kwo yi amii A gbmada, oyi nu to zhmi ɓan, shekwo nu zhni ɓa gayi, do ho do hoyi n kwa ɓe dayi, ya gwo kwo n na ɓwa anwu aba, n twuge na a gbmada ɓa dwuwyin zankwochi, ohon hoi ɓwugyii hota ɓwa gbma dan, shekwo kpe onya ye n kwo chni n sahoi, ɓoho kwa ɓe kwa she dna n twuge na, ya ɓwa ɓo nubwo zhni. Nya fyi ntna ɓo nubwo zhnii n nya fyi ntna ɓo nubwo zhnii n nanyi, to kwo shekwo ɓoda n mii ɓwa kwo gyelo nyi mii ɓo la kwo zamwu shekwo she ɓoho dnawo fwa ɓoho dna kwa she dnayi, ntwuge na ya ɓwa ɓo nubwo zhni nu, a gbmada ta taba ɓa zhni, hawo ge she ho ye kwo nwu, ha ɓwa kwo lonu, yi ɓa dna wye n fwaiza, nsa nwo nufwa nye hoiwa ɓwa nya, oye ho to wa ɓwan, wa la han kuri ntwugena, kwo zhni shekwoyi ɓo mwu nu, aglam da ge yi la kwo la nayege kwo zhni shekwo ɓo mwu nu, kwo to zhni zan kwo chi ɓo mwu nu, o mii ɓoda n mii ɓo da na gba gyii kwo nunu